Beturo-áfál befourr-le-be-pual Be-be-béa péar lear E'kpera muál Olému le- wuturo-afal aré yéa ikukiechi lea beturofal bece beturofal bece beturofal benyibenyi bé yi Ekpero be-prong Olemu, beturofal bechan-le-benyi bebeyi Ikabó-bémual, beturofal beee. fouórr Imi Kperr Akpekpe ofuõr áre fóur yiebie omilie lemlem mual ochangwu ndéé oririe idée le-wulém wulém Alemmue N'deè ofele wulem-walem Oyuóró le Akubó, Omiliyuorrynorr le Akubó, bechang be lem kpo, oma tuong Okabó, Otuong bom okabo kpoobe chàng E'wuu be káp bue, okórgwom leketen lebefurr lebeturofal be pual le leáy; bényeá fay bitchong, omadzang bitchong ofáy le buturotal eeh, Ofãy lewuu turofal eh eéh Kamákukuló odzang mual ókukubo bián lebichi E'béh Kieko tsangtsang; Okubó-kubo bian E'biech nten ech lebeh turofal bé sisarr Asaboro Amikperr Onárr, Omadzang mual eeh E'weeh otuop tuop tuop kichi tsetseser ogókigwom.

Oluienna bom behh mi whu̇u̇, whu̇u̇ whu̇u̇ otutub mual é léwhu beé thonsand beéh sarri ótutob benyi yie eéh biéé aré ki ééh-pi-pierr., Mu̇al eehwherẽ wherẽ oborẽ yéé, yiyie pommu̇ ifelemum ebaro le Mual eehwheré le-ochmweh óyié Owehhyi efehh, mual léh ochmweh who yea fehh whu̇ whéré oborééh yéhh tsueh àre Epié lecieh Oma-furr Okelnyin eyehh ochuwe Okaleeh wherē Emin Odzang oma késé Oma-Shishieh opiel Okubo le-Obeỹ Kekeeh ilébueeh Keke-Ohenu-lebu̇an aré béyh ochu̇weh akálé weh; Enyi yiepie le-mpám oyehh eliabelieh ifelemom, ifelemom, ifiyep bówóp, ifiyepbόwόρ, Wurén owéh oke, opipie Eyuere Imand Omákená Oma-buboro wuren Owehh aré chie E'eeh irimal, iriemal oborkiboro Orueki, rue wufurr oma oborkiboro orueki, rue wurr oma-boréhh Olemu ényie yiè'eeh E'pie wuren owehhtsuch leár-alichie ifiawehh enyam aré borrko-boro, E'borrki bérén bu̇swuu̇ léh bitsem, bu̇shu̇u̇ cen bitsem Ki-Elebo yeh Kikie élénu̇h ékumle befurr ébe aré Ochuweh Okaliyeh usheya ki-E'lenu orém oyéh owéhyiek kelo whu̇whereeh Orem oyéh awehyieh kelo, ifipialeshami aliéhshi kang kang bu̇tu̇irófál ómáyuorr Akribó, yeah ifipia leshani eliehenyi ẽpieh lėshani lééh muál, epieh cisham leeh-muál mmh whu̇furrs Uchu̇ehu̇-whu̇chu̇ Emilu̇eh, lu̇éhh nten- Ofehya le-Eku̇rr wu̇rang efielia. Ntén ofieh olieh lépél E'lielie omemeh leliken omakéh obore eyéhh le-bu̇suu̇ lebishi béé shii, teh-teh-tehh whu̇sén otshenbiutsém léhtúrr; ntenoféya oborr eeh, mom ofehyá anrieleye aré pielpiel E'chóng, mom ofehya amrieleye aré pielpiel E'chóng, mom ofehya aré ku̇rr-kurr ekpetsem aré piel-emi mon ofehyá Apiel-piel Achén cháng Amányu̇eh lé-beléb Epianyie éfarrki mmh nde-wuren oweh arienu ápiepiel Akwur wéh chi weh ochu ochéu̇eh omakimang omang liehh onyẽbelléb Ekperi whu̇nyu̇ng o'bu̇nnu̇ itsrriemiorr leken-nten aré kwéh ochi faró lè li. keń opia ofarrki befurr bẽh-bamd-Quéh beh-farrki, befurr ciyiel tsueh beh-maló béfarrki Enyi yeah ipieh ifelehmyin ayiekpo ayieyie pieh E'barrki-lemuãl, mual wẽhh pie; Lábá irichibu̇ong áyimeh áyibekworrchi E'borr, buóng, oririle-Eborr bufurr Ayentuel ofiemakile- lebie, Oborr-letór Ommurr omakpérr bele ótu̇or, Otuor bele Otuorr Eyie ofieh leh igbáng bang Lehh O'mu̇én ofiehbeleb, Odzang Omuén Okpero-ofarr, Okperofarh E'bel, Ofairr omuen E'bel wu̇tche-wutche ariki chu̇ chu̇ áhh chéh dzang E'yeih arẽ-tchewutche Eyie Odzang O'chuáb otuorr ofeleomuen Okperr omuen ofarrh E'tuób E'teló-mu̇orr, muorr beh telo odzáng Eyie Ógbób Olam-muorr Oturr le-beeh mkpamyu̇err, behkpanyuerr ábehyi ishie muórr le késé; Otuorr ofehh, omalebeh lekésé, obuong Akubo opiel leobéy kó-utubóh bierrung otu̇bo ikwóbéshe okuro mgbeh ófálemiorr okurronyin ayie-énabeweh o'láá-buan ééh-buè leh-E'sehiku̇él ófarki nyin eyie yieh epie lééh Akubo lééh mparim ohyeah aréyea ikwokichi odajie yiyeéh; binyin beri bẽpu̇al E'borr lé-amual.